Magguboroka sa utu onsa e fiyo om bagguman, bam tijuria mako fiyhaad om bagguman, dan what sa utu o kata, so nanon no fiyata, nanon nan sa utu watata, no yagiri fiyo gono nanon sa utu o kata.